Ту ҳақ будӣ дар бораи он филм. Он аъло буд. Ростӣ, ман аввал шубҳа доштам. Фикр мекардам, ки он як филми оддӣ аст, мисли дигарон. Лекин вақте шуруъ кардам ба тамошо, фаҳмидам, ки он воқеан амиқ ва таъсирбахш аст. Сюжет зебо тарҳрезишуда. Қаҳрамонҳо зинда, воқеӣ, бо ҳиссиёт ва муборизаҳои дарунӣ.